خذ فرشاة ناعمة ومعجون بالفلوريدا، بلل الفرشة شوي بالموية، حط كمية صغيرة من المعجون مثل حبة البازيلا، إمسك الفرشاة وابدأ تحرك بحركات دائرية لا تنسى تغسل السطح اللي تمضغ عليه والأسنان من الجمب خليك دقيقتين تغسل وبعدين.